Diisi asi'a n wan basɛ ti fu tɔgum puan tara nyuuŋo bii fi'isegɔ le la: Dãam, alabasa, galiki, nɛnɔ, sikeri dia la asi'a.